مؤخراً، زرت مدينة ساحلية جميلة. كانت الشواطئ رائعة والمياه زرقاء. قمت بممارسة السباحة واستمتعت بأشعة الشمس. أيضاً، زرت السوق التقليدي، وتجولت بين المحلات. كانت الأجواء مبهجة، وتعرفت على ثقافة جديدة. هالتجربة زادت شغفي بالسفر واكتشاف أماكن جديدة.